Eshihaya, ndala, tsiviri, tsitaru, tsine, tsirano, tsisasava, tsisafu, munane, shienda, ehumi. Ehumi na ndala, ehumi na tsiviri, ehumi na tsitaru, ehumi na tsine, ehumi na tsirano, ehumi <hesitation> na kasasava, ehumi nde msafu, ehumi nde mnane, ehumi nde shienda, mahumi kaviri. Mahumi kaviri na ndala, mahumi kaviri nde <hesitation> kaviri, mahumi kaviri nde tsitaru, mahumi kaviri nde tsine, mahumi kaviri nde tsirano, mahumi kaviri nde kasasava, mahumi kaviri nde msafu, mahumi kaviri nde mnane, mahumi kaviri nde shienda, mahumi kataru. Mahumi katari na ndala, mahumi kataru nde kaviri, mahumi kataru nde tsitaru, mahumi kataru nde tsine, mahumi kataru nde tsirano, mahumi kataru nde kasasava. <noise> mahumi kataru nde msafu, mahumi kataru nde mnane, mahumi kataru nde shienda, <noise> mahumi kane. Mahumi kane na ndala, mahumi kane nde tsiviri, mahumi kane nde tsitaru, mahumi kane nde tsine, mahumi kane nde tsirano, mahumi kane nde kasasava, mahumi kane nde msafu, mahumi kane nde mnane, mahumi kane nde shienda, mahumi mahumi karano na ndala, mahumi karano nde tsiviri, mahumi karano nde tsitaru, mahumi karano nde tsine, mahumi karano nde tsirano, mahumi karano nde kasasava, mahumi karano nde msafu, mahumi karano mahumi mnane, mahumi karano nde shienda, mahumi sita. Mahumi sita na ndala, mahumi sita na kaviri, mahumi sita na kataru, mahumi sita nde kane, mahumi sita nde tsirano, mahumi sita nde sasava, mahumi sita nde msafu, mahumi sita nde mnane, mahumi sita nde shienda, mahumi saba. Mahumi saba nde ndala, mahumi saba nde kaviri, mahumi saba nde tsitaru, mahumi saba nde tsine, mahumi saba nde tsorano. Saba nende thisasasava, makhumi saba nende <noise> musaphu, makhumi saba nende munane, makhumi saba nende shienda, makhumi munane. Makhumi munane na ndala makhumi munane nde thiviri, makhumi munane nde thitaru, makhumi munane nde thinne, makhumi munane nde thirano, makhumi munane nde makhumi munane nde kasasava, makhumi munane nde musa.